Kamem rina nem te ol, nem te tambu ni alak tarausis, nem te tambu ni nem pasal na kamem keve maga kite ol, kamem keve nana, kamem keve mama nem te ol akorong ve ria. Na taun ang man nem ol, nem te taoa na ki arikek, nem te taoa ni ol kuvul, nem te togon a pasin i mamaila. Mamaila kate bilangke, kute boro i nap ti ku pasal e nei nono i magaum, nat ti kam kakai, numai kute ol, man a magaum ka sinong, ku ol ta pasal an e matana, kate tambu. Ku palis o ku sinong asikei using a mamaila ang kate na stat bilangang. Au na man nem ol, nem te kavat vakup, au nem te tava ni nem alak tarau e matana i keve taumem using kamem, kamem mamaila ang kate stat bilangang. Mamaila nang, custom, man a ri nat, e rina kate togon a rangama. Rangama ang keri, ring tiri nat papa. Au, auskuk ang kita wuak ia ri taua, ri aina papa kite ol singina. <noise> Au nem ol kamem wuak nem pasal ane nei matang, nem kaming, ke takamem vanang ri aina. Au keri tauan, kari wuak, ki pasal ane nei uten, ane nei uten tan so vongo o ki pasal ane nei laman ta maiak ien o ki nem, tanga ei ti wuak lu. Ri nat, ri nat, o ri tauan si kite boro inap si pasal a kime ol asung a ring ang a ri aina kite ol singina using a pasin i mamaila na suai ang kate ol bilangang ta nem te ol. Nem te taoa ni nem angnauvarasai nimem, nem te tokon a mamaila nei liuan i kamem ol, nem te taoa na angkiki nei kamem ol, nemte ol i maramarak, nemte ol val angtunganan na angtauman. Na man nem ol, nem te ol i nem, maramarak, nem te ol val nem te sikei, nem te taoa ni angsingai, nem te taoa ni ankiki, nem te ol val, nem te ol, val namem nem te sikei Kamem rina man nem ol, nem te taoa na sang ane ti mete lu ti mang anu using a pasin i mamaila na pasin i suai ang kate ol angpokpokai nimem. Nem te taoa ni pasal a singai pok mete mang lu, nemte taoa ni pasal a singai sa ti mang lu using namem te ol, namem te togon kamem lu, namem te togon kamem matang, nem te togon kamem mamain ta nem roron aungos kate ol ve namem bilangang a man nem ol, nem te ol val namem te sikei palau. Na pasin mamaila ang, kate ol palau na nem te usiusing ia tung ti kamem keve vubu kila mamat na namem nem te ol, kamem keve nana kianla mat, na namem nemte ol nap akauai ang atanginang ani ol rina ang, nia kate ol bilangang na man nem ol, nem te pasal, nem te wuak a sa voiang nemte buk ia, o nem te vubukai nia mete kamem lu. Nemte pasal using ia, nem pasal kuvul i nem, i wuak mani, i wuak ani pok Na nem te ol i asereai ani sa voiang nem togon ia iles na tung aliu ti man namem nemla kun togon na kamem keve inatus. Na man nem ol, kamem keve nana kite pini imem ta pasin i suai na vubukai ani animem siksikei. Na nei liuan i kamem ol rina, nem te taoa ni anglulu ta ki arikek o sa. Nem te ol i ang aivevenai. Nat ti mang tasimem bilangke ta mang kavulik or mang nat nem te taoa ni so tatana, nem te ol nem te aiveven ia, nem aising ia na nem lukaut ia. Man a taun i matmat o taun i wuak ani kastam, nem te ol i angaivevenai nap nem la ol nem te taoa ni angsansang polek, nem te ol i angaivevenai nimem. Man a taun i matmat o saka bung lava nem te wuak kuvul. Namem pasal, namem sunguk, namem kaming, namem maiak, nem te sunguk ane nei ausboi o auskuk. Ausboi nang kate rangama Rangama ti ring ang voiang a ri nat kite ol singina. Ri nat papa na ri tauan na mang lu ang kita wuak ia ane ngising, ke ri aina papa, kate lu ti ri aina na ri kavulik. Na nei liuan i mang nem angan lava ang, ri aina ki te boro i nap ti ki alak a tarau, kite kavat a vakup na kite apupung a nei no ria ta pata, kite apupung a nei no ria ta pata na ri nat kite moi anei no ria ta kalisong, nem i kut using kite boro i nap ti ki angtunai ni ria using a pasin i suai ang a mamaila ang kate ol ewang nap ti angan ang kan pasal a kan kamus, a mamaila ang kate pasal bilanang. Kamem ring kate ring i atukus. Man nem ol, nem te pasal ane ti ring ang, man nem pasal ane ti rina ang voiang kate togon a angan o sa singina namem ten wuak ewang le mem te me papok Wuak ewang le nem te me papok. Nem te pasal ane ti ring ang kana asan ta, rina ang kana asan ta vaisavambam, kate ol nei uten, na namem, nemte ol ngerelo, kana asan ta volpua, mang asan ta tukulisava, na nem te ol ewang. Man nem pasal tan kaming e vaisa, nem te pasal nei rot, rot ang kate rot vunga na ri nat, kamem keve taumem kite pasal ve namem ti kari pakangai nimem ta sunguk ani nem ang kirak o tapiok na kau. Nem te sunguk le kuli nem bang lava na nem te siang turung, nem te ngumputuk a laman na nem te me pasal nia na pasin i angtogon, i angsang na angnanasai nimem kate ol angsiksikeiai, angpokpokai nimem ti ring ang voiang nem te ol singina. Na man nem ol, man a mang nat or mang kavulik ka boro i sa, nginlak mang anu kame pasal ka antok, tungag neke kam kolos, tungag neke kam vakup o kam sa, pelet, cup o sipun Na nia na pasin i mamaila ang na angvubukai ang nia kate pasal using angsongo ang. Tung nap neke nem te la ol si taun ke na aliu. Nang palau kala kamus.